Për të hequr pluhurin nga mobiljet në mënyrë efektive, përdor një leckë mikrofibre që kap pluhurin pa e shpërndarë atë në ajër. Zë nga pjesët më të larta dhe firkoj drejt pjesëve më të ulëta, kështu që pluhuri nuk bie mbi sipërfaqet që tashmë janë pastruar. Mund të përdorësh edhe një produkt antistatik për të parandaluar grumbullimin e shpejtë të pluhurit.